एक सप्ताह में हम कम से कम दू किलो प्याज का साग, चार किलो साग, तीन किलो भिंडी, एक दरजन सेब, एक दरजन केला, एक किलो अनार, एक किलो संतर, एक किलो आलू, दू किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, एक किलो बैगन ई सब खा लेइला। ई सब हरी सब्जियन और फल का नाम हवे। ई सब खइले से खूब ताकत मिलेला और शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहेला।